Oga pir igi yemri vata̱ utarok mapa̱ uza ri yemri atarok uya uye kur uye imar uye zangzing uya ananjól uya kù uya turet uya ogi dading ogayem vata̱ utarok mapa̱ iyemri atarok nata amyam iyemri atarok nata kpa utarok te iyem va̱ utarok ɗomji kashe nim ivang acha te amwam vata utarok ɗom ayapu cha kaɓu kur ucha pa̱ utar ashi nzhi ivang te ɓu kal amwam amwam ɓunak kal amwam ka nanjol kashishe kaɓu ga ko utarok iyemka̱ri ma iyem vu cha iya ko kami nyi pa̱ uza kur ucha te izhin ka <hesitation> a inimpyár ka̱ azul Te utarok waya kiyemri ki kiyem kəri nənən iyem ga ngòl ivang nata tarok igòl ivang uɓarwo ko icha tarok igòl ivang uɓarwo ko te imapa̱ ichikan yaka pir igiyəmri ta pir igiyəmkərita kashe yi kakul pa̱ ma ka̱ nakshi kaga pir igi yem ta ka̱t tarok ka̱ nakshi kaga pir igiyəmkərita ka̱t mayi ka̱nre iyem iyemnim yi otarok ka̱n lar ovanyi ka̱n ɓa te ka̱n nyi pa̱ ize mapa̱ iyemri atorok nata̱ yaka̱t uya nimwa ma yemri atorok afì ma utarok iwuwap imar utarok iwap imar utarok iɓid nzənking nzənking uya nzənking təte mare nɓid nzənking chit mi maya te <hesitation> ɓunang kəzir a agwal azang uya ga gwal iɓək miwang nzənking ka̱pir ka̱ <hesitation> kshi mmàk ɓunyam a nche tate ɓu kpal teɓu re ra te titan ta̱nata mikpal <hesitation> minim nzənking ko ama nzənking ga yangta̱ wong pa̱ma nimte Migami ram igi zongo amagi kami pək nzìngking ko mayima nyi zìngking wanta ka̱t miran nzìngking ka̱ leather kami mirangang iyapko kami yapko nzìngking máma nang ka̱zir agwal azang agwal iɓek gwal ayem kami ɓid zìngking kami miri mama̱ri nzìngking wanta ka̱t ya iruguma yangta̱ma wong pa̱ma pa irugu tə kami pa irugu tarok ipa irugu te aya ndatate iyemya chit makəm yar anbang nzhi te mipì rugu mi tim wantə kowai te mipa rigu ka̱t mipa irugu kilum iva mmama walang va mamma kami pì rugu ko mma yangta̱te minim iyem napa mma ka̱nre iyem atarok ka̱n lar amapa̱ inakshi kiyem ivəngva̱ mayi ka̱ ninim.